Gulobum gabajomé duniyee gumémééŋ; ijut imi go burongo pépé baré ganjé imimé ganja ijaam mé bugaan nak guloob gujamoor goniyee gafang gufojiir futook injé go gagu gaan imimé.